Jeece ǝrɨkǝ sa le kpii wǝǝ, e ke ce a taa sɩka kɨ ǝ lǝ mɨ ŋwǝ ka tɔ lä anyarɨyǝ ke kpii lä fiasepǝ fɛɛsiiri otui wǝ rǝ ŋ wǝ ka nyɩŋ vo nyi lǝ pǝ leh fii lâ nyarʊwǝ wǝǝ tu ru ŋ tu wǝ kpii rǝ nyarʊwe paape rɛ lee kpi kɨ oturu ŋ náa tɛŋ ǝkǝnǝŋ ŋ lǝǝmǝ na wɛ ko turu tɨrɛ wǝ lǝŋ pe de ŋwǝ kɨ ŋ pa ria rɛ kokokoko ǝ kǝ lǝmǝ lâ wɛ kokokoko ǝ lǝ́ǝ cpǝ a pa ria riariatǝyǝ lo tuwǝ. Kǝto ǝrɨkɨsa le kpii wǝǝ kɨceece vǝ́ ǝ lǝǝmǝ lâ wɛ paape wǝǝ wǝ lǝǝmǝ wǝ lǝ wǝ kokokoko wǝ lǝŋ pa hiaŋ lǝ̈ kɨ o po ko e ke tii rɛ we maa tuwǝ sa o koonu mǝ. Kɨto wǝǝnyi lǝŋ nya na wɛ ŋ ka lɛ kɨ ŋ tɛŋ ŋ kiniwe ŋwǝ paa ŋ na nya na wɛ na lɛ kɨto wǝǝ tɨrɛ wǝ lǝŋ pa hiaŋ rǝ nǝ ǝrɨkǝ. Worokoe ko ŋ née yee wǝ rǝ ŋ wǝ mǝ koonu lǝ rǝ kɨtǝǝwǝ sa. Lóo kuŋ otuiye wǝǝ lée ci kǝ́ ŋ nóo kuŋ yǝ mǝ ŋ fǝ Ovoŋ ŋlǝ̈ paa lo koonu lǝ̈ wǝ́ ǝ lǝǝmǝ lâ wɛ wǝ́ ǝ lǝǝmǝ tu ru ŋ tu wǝ, aɖɛ yǝ ŋ nǝǝ lǝmǝ wǝ la afayǝ wǝ tuwe kɨtɨŋkǝ a ya hiaŋ wǝǝ a lǝ́ǝ pɨ ŋ koonu lǝ̂ wǝǝ ǝ lǝh pǝ pa nya wǝ rǝ riariatǝyǝ sa lǝ kpǝŋ. Kɨto ǝrɨkɨsa le kpii worokoe ko ŋ re lǝ wǝ. Kǝ́ worokoesa ŋ re lǝ ŋ ne yee ŋ no ku lǝ̂ wǝ́ ŋlǝ̈ paa wǝ lo poŋ wǝ lo koonu lǝ̈ wǝ́ a la nya lö tu ru ŋ tu wǝǝ, riariatǝyǝ sa ŋwǝ ŋ tini ŋ nǝǝ lǝmɨ lô otuiye la afayǝ wǝǝ, aɖɛ jirɛ nǝ kpǝŋ wǝ́ o loh ko a ka yaa we ŋ maa tuwǝ sa ǝnɨ ŋ koonu lǝ̂ kɨ ŋwǝ paa ŋ nya wǝ ŋ koonu lǝ̂ paa aɖɛ ŋwǝ lǝ́ǝ pǝ ŋ pa ria wǝ wǝǝ lǝŋ pa nya wǝ rǝ lǝ̈ kpǝŋ. Paa ŋlǝ̈ paa ǝ lǝ́ǝ pǝ ǝ pǝ pɨ ŋwǝ kɨ a pa nya wǝ ŋwǝ paa nǝ kpǝŋ kɨto worokoe we ŋ nya née yee tu ru ŋ tu mǝ ŋ koonu yǝ ri ŋ yǝ rǝ ŋ paa tɛŋ ŋwǝ paa worokoe le ci ŋwǝ no co kɨto wǝǝ ŋwǝ paa ŋ lǝǝmǝ na wɛ tɨrɛ wǝ lǝŋ pa hiaŋ ŋwǝ rǝ nǝ ǝrɨkǝ a láa nia yǝ ri ŋ yǝ we worokoe ko ŋ re lǝ. Kɨto vǝnɨ ǝ lǝǝmǝ wǝǝ kokoko rɛ lǝ ŋ pǝ pǝ we ŋ pǝ pɨ lǝ̂ we maa tuwǝsa o koonu mǝ kɨto worokoe lo co otuye kpookpoo vǝ́ lo ku lǝ̈ wǝ́ a la nya wǝǝ vonu lä kɛɛ ŋwǝ ŋkpɛ lǝǝ lǝmǝ wǝ́ ŋ nǝ pǝ pɨ lǝ̈ wǝǝ oturu o lo koonu ŋwǝ. Kǝ́ worokoe ŋ nǝ pɨ wǝ ŋlǝ le mɨ yee wǝǝ yǝ ri yǝ ŋ taa na kɛɛyǝ paa tɛŋ ŋmǝ paa kǝ́ ŋ́ nya mǝ wɛ wǝǝ kɨto mǝ kɛɛ lǝ pɨ mǝ tuwǝ sa ŋ́ nǝŋ kuŋ amaa ŋmǝ paa tɨrɛ we wǝ lǝŋ pe de mǝ rǝ mɨ ǝrɨkǝ worokoe ko ŋ yaa née yee tu ri ŋ tu mǝ ŋ koonu yǝ ri ŋ yǝ o.